إنّو إلي عم دألكُن من الصّبح وما عم تردّو علي، <hesitation> آخدي بيتي أنا بي- بي منطئة مُحترمة متل الخلئ إلي يومين ما عندي مي يعني هالشّي مئبول؟ لو نحن بالعصر الحجري ما مننئطع من المي <hesitation> إلي يومين ما في مي لا بالحمّامات ولا بالمطبخ <hesitation> عم نستعمل مية شرب عم نجيب مي شرب لا نستعملا و بالجلي وبالحمّام وعم نتحمّم فيا إنّو معئول بعد في وئت بي هالقرن إنتو ما عم تجيبولنا مي يعني عم ندفع لي فوئنا والّي تحتنا وما عم تجيبولنا المي شو مُمكن الواحد يعمل ليأمّن أهمّ شي عندو بالحياة؟ يعني معئول مي ما في بالبيت؟ كل مرّة بتئولولي في مشكلة وعم نصلّحا وبدّا بس كم ساعة وهاي الكم ساعة راحت يومين إنّو من وين منجيب المي نحن؟ <noise> يعني هيدي وظيفتنا نحن نأمّن مي لحالنا <noise> مش مضطرّة أنا أشتري مية شرب و <hesitation> مي تاعيت الطّبخ إعُّد استعملا بالجلي وبالحمّامات ولنتحمّم معئول يعني هيك؟